I trains d'atterissage io da natao hanohana ny fiara manidy rehefa i mivery na midina iny. Io koa da natao hiarova ny fiara sy ny fiara manidina